Porke ti téꞌnu tantá ne ña kāꞌan ti íntaa aatéꞌnu tanta ne koo netadu tiñuꞌi espíritu de lati niébla koo ne tadu tiñi ña vaꞌa ra neeīña vaꞌá neꞌɨn ña vete ñá vāꞌá neꞌɨn ña vete mu cha vé se ne mu cha vee ne d tódo í kaꞌan teꞌnu tantá ne ña ntaā ikáꞌnti porkē í ev mii kuechi vida vete te kate a puts staꞌa vién ñaachi váꞌachi vóꞌo yo véꞌintuvi ña nto váchi vóꞌo io viꞌ ntuviꞌi ña nto per cí davvidávtelúni ko i puéde ser ke ívií ne niko ña katɨiun kú lunico ña katɨi duncu vevií ne iꞌ puede sérne ikantixiña ñiꞌo iakantixí ña ñiꞌɨgo ne ña káxiní ño ñaꞌ pero tsí ñai íkuntiengo ñaꞌa luni co ñachi naíkuntiengo ñaꞌa porkē í í kaꞌan teꞌnu tantán ne a mii kuechi vida vete perō xí diuꞌun. Ná te ña te da nanī chí kaꞌan tií chi diuꞌun kantió din diuꞌun kantio tin dé ste vidá no ne p kādi kādi nu íni ngo ñuꞌ a no kādi nu íni ngo ntiusí ngo ne ña i ngá ne tekú ña ña hi ngá ne katekú ña uꞌu kadi kadi da kuéꞌntu ñuꞌ ia no kādií kutuni ngo ci ñíídoñuꞌ íꞌa kaꞌan ñu cōncer que iña ñaꞌa ñagini ñu ntíko kaꞌan ñu ñꞌ ñiꞌi maestrú ne kaꞌan ñu te tá xi tuku nto ɨn n ñaꞌa xuꞌu ne tainto váꞌa ɨn ña ta ínto ñá kuitainto ɨɨn iꞌa kuíꞌi ɨɨn iꞌa iña kui kaka o ɨɨn iꞌa dɨ́vɨ ñíꞌun porkue hí kantio o íꞌa ngo ne de viꞌ én kantio no íꞌa ika éꞌe ño kuentaɨ i ntiusí ngo ne katekú ña ikaꞌan cotuní nga ne ñaꞌa ñáꞌa ña kantee ña iꞌa ñaꞌa ñáꞌa ñā a váꞌá ñá ne o tādi ña te tādɨ ñá ne á nfiernu nga kueꞌen ña. Fiernu nakuꞌn ái señr vntitu ñá eꞌe kueꞌen ñáꞌa nfiernu dií ka kui xini ntóꞌo i kuéꞌe ña fiernu á porkē cí suatitú ñaꞌa ñaꞌa ñaꞌ ña xiꞌví ña xiꞌví ñaéɨ ñꞌ īni ña ne ntíko kuéꞌe ña ɨɨn ntute ɨn ñāꞌa ñá cini ña ne ntíko kuéꞌe ña kāne ñaꞌ cá ne ñáꞌni kueꞌe núꞌu ña ni in ntiusí fiernu kueꞌen ña.